Pos ave, el seis... pos el seis d'aneru sotra recordança güena. Paquí el seis d'aneru sonin los reis i es quandu los reis mos cayían los presentis i, quandu chicu, pos estavamus toítus los críus más qu'asperandu el dispertal-mus el día seis. Me recuerdu que la nochi d'enantis pos queavamus los çapatus enos balconis palos reis sabel que mos tenían que cael anguna cosina. Un gustu de recordal estas cosinas.